عشان تسوي بريد إلكتروني شخصي, أول شي افتح الموقع اللي تبيه, مثل جيميل, أو ياهو, بعدين اضغط على خيار إنشاء حساب, عبي المعلومات المطلوبة, اسمك, واسم المستخدم, وكلمة المرور, حاول تختار كلمة مرور قوية, عشان تحمي حسابك, كمل الخطوات وتحقق من رقم جوالك أو البريد الثاني, بعد ما تخلص راح يرسلون لك تأكيد, وبكده يكون حسابك جاهز.